باش تنيطواي الفور دابور كاين وحد البرودوي يجي سبيسيال يتباع لي تقعد ترشه تخليه وحد دي مينوت ولا باش يطلق بيان من موراها تجيب الماء دافي وتكون حاط فيه برودوي لي يغسلو بيه الماعن هداك بريل ولا ازيس ولا اي برودوي عاود من موراها تشلل ودر بريفيرونس الماء يكون دافي